مننه د قدردانۍ هغه احساس دی، چې کله څوک موږ ته یو څه ښه کار وکړي، یا کوم نعمت یا فرصت ولرو، پیدا کېږي. مننه د زړه صفا ساتي، انسان ته تواضع او عاجزي ورزده کوي او هغه څوک خوشحاله کوي چې مننه ورڅخه کېږي.